A se kee noo le, niŋ i be bii kono i se samaa ñaatoosii. Niŋ samaa siita ibuka bata. Niŋ feŋo muŋ ye a loŋ ko fo a se i nafaa, a be ekonomio le kono. Niŋ i ye wuli taŋ soto waraŋ wuli kiŋ soto. I ye keme wooro domo i keme naani laandi puru saama niŋ saama naata i ye i nafaa jee, a beteyaata le. Wo le fisiyaata niŋ i ye a soto bii i ye a bee domo saama ye sii i ye jaahaliyaa. Wo maŋ ñaŋ na ke la. Wo mu mantooroo domondiŋo le ti muŋ be jee. Muŋ be jee, muŋ kunmaayaata baluo kono ekonomio ke puru saama soto ila saama fanaŋ bee ye beteyaa, a bee ala le bulu, bari a beteyaata wo le ñaa ma.